<noise> A nun take ko kokkuɗa hee hebaru siwtiri siwtaare nde njiɗɗa ngaɗa e to njiɗɗa njaha, taa heɓi siwtaare? To hande ɗum fu ɗum wartii hebaru, koyɗol maa wartii goonga, ndam mahande a yehi leyɗe kanje noy, a waɗoyi vakationji kanji noy a wartii.